Madrasa gi wedi furusa sawa sawa na welee ma banaa. Maana to ne gi kelem welee ga agara banaa kaman ga agara.

Taalim al ana a al ana aju usra tayi nalim keta arfu jefi hukuma fi sokol al waju mma fi al waaji keta so mma de ya taalim al naalim.

Umon kun tala min umon koum barau barau, yal wele tala tanin tala haramiya, yal banaa tala fi sika Mon Kun soromutin ehh wadin arija fi asurubu asisi ma katulu anas ma nyakama.

Raba ummah aju garaya fi namna barau barau, anas kede agara kidima barau barau, yaa bi awun fi ummah kan anas gi soo kidima, kila ajol gi soo kidima ,ya bi tala fogo ma ,mawana ketir.

Wedi dawa ta dudu ne nyereku, diktari ya gi wesif neta, kan mara kan mara wai, kan mara tinin, lakini fi dawa al gi kun te kila shahar au te kila bada shahar talata, kan te wedi dukur logo dawa te amurugu dudu

Banaa ketir al agara Al endis taalim lakin kidima yaa maafi aju kede kidima mon zaidi gu ruwa Gus kidima bara, Bara ta bele Kalam mon agara maa asede kidima asede mon gu ruwa Bara fi Gus kidima lakin garaya mon agara.

Ah ajama de fi usra min omon fi agara kidima ta fiktari min gi tibu akwana wadin agara kidima ta malim mon gi alim fi mederesa wadin alim kidima ta sugu arabia mon gi saadu ma kila teriga

Nizam te taalim aun yal tena fi kariya tena fi weri noomon kalam al nesiya ma kalam al batal, kaman fata fikira toomon, koomon faham je gal kalam al omon agara de ya binafa omon bukura, fi maisha toomon bukura

Karni al futu garaya kan sia, baada ta dusuman ta sana ta elf wai tisa mia wu eh tisa wu sebein anas abidu garaya, asede garaya kwesi, anas milan agara lakin kidima ya sia.

Ah wedi ne yal taalim al adil

Usra tayii, fii gayi bakan al fogo mashakil, ah ah, umon gi gayi mma, mon mma aju mashakil, yaa mon gi wasa min kalam ta mashakil, mon gi wasa boyi min gayi fi bakan al fogo mashakil.

Ana gi ajira lesheri, ana gi ajira kiyata, ana gi ajira bafra ma ajira pitikh au water melon

Nvunza de ja ina kulu aruf, de gi kun ayan ta dudu. Dudu al gi dakal fi kura, guruwa kun na fi hali al kura de aju kede gata. Fi jede aju kede ina aaa tahadharisha nafsi tenna kun fi vumbi, awu bakan al fogo tura ketir. Kaman mata kun geri zayidi ma keli, ajol al endisi ayan wede awu keli.

Ai ne endi kaharaba fi kariya ,lakin gi taban ,gi gal gali gi wudhi fi ketir, nam

Nyereku al gi ligo vitamins ta gi ayin gildu to namna al gi mo nyereku gi akulu kwesi, suu ras to gi kun kwesi aswe , gildu gi kun kwesi semini, al gi logo ma gildu to gi kun godo godo ,gudra to kaman gi kun fi

Taalim saadu jum-iya tai fi soo kalama al al ta adala sawa sawa te adala, aruf kalam al kwesi, ab kan na bi soo bi kun ta manfa ma kalam al batal na kan soo, bi jib nena athari ma hukuma, ya adala na gi ligo, ya adala tala fi soo kalam al kwesi me aruf kalam al batal

Omon gi ligo ishal de fi bakan al waskan kan alab, kan kalas mon alabu, mon amsuku waskan ,mon amsuku waskan de jede mon arija kun ida de kutu fi kasma bila kasulu, mon alab ma waskan, mon alab fi tura , bakan de kun fogo du waskan milan nas germs milan, ya mon kan alab ,ida kutu fi kasma sulu akil Mo bila kasulu ya min gi ligo ishal wede de fi namna wede

Ne gi legetu kubarin fi ,umma tena, kubarin al agder, ta gi ayin namna to, kan uwo agderi ye ta logo, ta gi legetu uwo, fi kidima al maruf al uwo agder soo

Ah, asuma fataran guwam, kan fi masi, kan fi soo shokol tan ab anas gi soo dukur ma haragan haragan ajol gi haragan dukur ma waja ras al ah waja ras al gi asuma dawa mma de min alama ta dakt ta dom.

Ayi ana bi endis ham te, alim terebiya bara bara kalam kede ana alim terebiya de, al ana aruf ma kede ana alim

Aju ta hifazi nafsi taki min fikira, min fiki min fikira milan, hifazi nafsi taki min bakan al fogo, kelele maa daudha me me milan ,wu mata furai zaidi, wu kaman mata zalan zaidi

Ahh sanawat al futu yal bana geeru taalim taumon, youminde aaah youminde banaa taalab fi kalam kidima kuulu al fi bara naa aju fogo banaa, kidima al gi so bara naade kulu aju fogo banaa sala ta sirikali sala ta bolis sala ta sunu, mon kaman edis biddi seiseide umati geeru mastajabu mon kaman zidu ladi asas min mon gi so kidima baraabaraa.

Akil al gi zidu weledu ta ragi, ana arufu mma. Kiyasi yatu wala akil yatu, wala namna yatu, lisa ana arufu mma.

Mara milan guna tomon fi be ya garaya, yal kede agara yal kede agara, ta tinin mon jaribu ma kila teriga ayin gal mon gi wedi kila haja al aju uwo kede nyereku agara, talata omon wasiliana zaidi beina tomon me malima ayin gal nyereku kede agara

kede anas gi rakab moyo te asurubu aju gi rakabu dukur id ida kede anas gi kasul ida wu akili kede gi hifazi seme

Sokol al ragi ke soo kan uwo gi asma fataran kila wakati, aju mafi mafi ke na asadu badu ma daktara, aju ne asadu badu ma daktara, kalam wede gi awun zaidi, anas ketir gi aju ruwa ma fi ainu badu ma ajama ta mustashtfa, eh kan te gi asuma fataran saa kulu mana to fi alama au ajusi gi ja au ayan fi al kebir gidam naa al me dusu, wede gi aju rua fi hospitalia.

Le ana fogo jerasin ketir au kena kelem germs, wu gi sabab ayan barau barau je nas cholera, me ayan te waja ras, kasuru gildu ,typhoid ma wadin

Taalim gi awun bimara fi tijara Kalam kila Kalam aju taalim, kalama fi te kataba, ita dakal kefin ,ita nongus kefin, sunu ya te gi jibu, ta gi ligo wen, aju taalim ya gi awun fi kalama dole

Aruf rabbana ta tayi ma faham deeni, ma faham deeni tayi ma faham hal tayi, ma usra tayi, ma wedi taalim ne yal tayi ma gen kwesi fi mujtama ma umma tayi.

Anas ketir agara, wu fi garaya tomon mon fahma kalama ketir wu tala min omon nas malima, khatiba au doctors tala min omon kaman anas al ta manfa

Anas Al logo taalim gi awunu ummah ja malima waagara diclktara anas Al gi so fi mustashfa, umon gi ligo taalim gidam yala umon so

Istimal ta sim ata ana agder kelem mafi gal kam mara fi mara al gis, lakini zaidi fi youm gi tim ashara mara ma

Mmh, kariya gi gayi, ajama gi gayi, yala gi nigitu kubarin ,asde hukuma kaman ja weri nena namna, wu ina gii ainu umur to kefin, wu taalim to hadi kefin, mma bes gi nigitu sala kan uwo kebir sambala saki, aah ah ,gi ainu uwo arufu, garaya te deen de uwo arufu fogo, kalam yena gi base zaidi fi taalim te deeni, taalim te deeni de uwo arufu fi noo, au ab te kingereza de, uwo arufu, kan uwo arufu ,wu umur to kaman foo, wede ya anas ab gidam ne gi fadhal umri ma taalim.

Ah yal bana agara tomon saadu ma kila namna fi taulani mon geeru, athar to kun fogo omon fi teriga baraubarau ,mon kun anas seme mon adab tomon geeru

Ana gi hafidhi akili tai fi talaja akili dole kulu al agikarabu al ja asede samaga salsal ila akil al ma gikarabu ana gi hafidhi umon fi gugu.